Dela Estoria d'Indonesia pos sabemus qu'eran las islas delas especis, que hue lo que hizu que los uropeus quixieran descubril i viajal pallá pal siegru XV. Ogañu es un país mu destensu con una tupa enormi d'islas, lenguas i colturas. La economía la están a levantal por mé del esplotiju infantil assínque no es pa estal mu ergullosus. Tamién es país mossulmán, creu qu'es el país mossulmán del mundu con más genti.